بفضل اكتر ان انا اسمع الموسيقى العصرية صراحة <hesitation> علشان اوقات بحس ان الموسيقى الكلاسيكية رتمها هادي او فيها حاجة مملة ، يعني انا بحب اسمعها جدا برضه لكن <hesitation> ليها وقتها المعين مش بسمعها كتير يعني